سولر پینلُک مقصد چھُ آفتابَس منٛز گارمی حٲصِل کرُن یہِ چھُ اِنوینٹر بیٹری چارج کرنس منٛز مدد کران تہٕ سولر پینل چھُ اکھ قۄدرٔتی چارج پینل۔